Injé umu néjool béloob ununuk wara duniya waan imiir mé: buruto, bufira, burbay, bumampatang, bukasu, épokéél, busana, bukool, buréém, bujééla, bumobay, buteful, burinkiit, bukay, busaas, bubak, bujiik, bubuur, bufemb, bumunkut, bunanar, busoob, bugoyab, bupepeey, bunivakiin, bulantiin, butantiñajo, gukahaal, gutotook, gurabang, bufunuk, bubeem